<noise> toh – toh Lallai ai ga wani turyaŋ, da bara kwai ninga bonwo feri ka da ka ka gwaro ni ji ne da maniŋ ga bonwo satu niga hinka dan ase ji ara, din na satu nima fai, diŋ fai turyan kala kulu kaŋ dumo aga ba ma tase, amma aiwo manchi ai ga wani gumono ai go dondoŋno, nim fai wanka dumo agaba nima tase da da din na turu din na yallaizai di yallaizai yallaizai ninga gana. Kama masi ta hamnai ma fur charra, zam da hamnai fur charra asi bori, ji turyanwo si bori asinda shawa, amma din na damnai ka charra dalla dalla ka daŋ kani ka yallaizai tsarawa ka daŋ ka turu, dinna turu nidi kilin ma daŋ kali din baŋ amin gi ammiŋ gi jarau za kin ga dirau te, zama jirauwo daino, da nin ga dirau te da’a nin no ni hankaŋ agin no ni ma ta di wankan wanno niga ta no dinsi tamo dinga yahewa no ma yahewa, kuma dinsa yehewa ma ta, wankan aiga wani noya, turyaŋ fassara zama turyaŋ fassara manchi aga bagumo no <noise> toh–toh. Turyaŋ fassara manchi aga bagumo no wankaŋ yaŋ aiga wani no ya ai chi nise, da ka da ninga bonwo feri aka ane minga turu din na turu din sinda bani no mana se nisin da bani, da mo bani samai no nigo ni ma turu, dinmo ni si hinka turu ma chi ase mane gaskiya nisi iyawa zam barfo igono is isi ba ingai ma bar turu da bar kwai ne ise.